راح لطفل صغير فجالت له انه ابوه وامه ما نم ابوه ولا امه ان هم بس يتبنوه من وهو صغير لانه هو كان مرمي تحت هديك الشجرة لما امه الحجيجية تركته وجت امه اللي تبنته واخدته وابوه وامه ربوه مع بعضهم فمشي الولد وهو كان كتير حزين للي عرفه.